Ingokho, nawajivaga munzu iwawizanga, izao mariri kuguaganira shichira cyihezaa matuma, ziene zijenda khuiwe ndi, lwawinyira munzu navugulaa matumaa nazizuguzira zivozanga, khandi zigalukhuza khwiwe. Ingoho khari niizire wamurende, nilolanga nurira paka ikhunze khari ikhulonde. khari mundu niirira mmurende yimbijiri amundu akhuvole mundu avugule ingokho yoyo luziza yaho za ndi lwikhulola yiza za yene wari, ureraza manduoyo na ingokho isinjire wari, ravori ingokho yanje iyi varoni mwana wowo avukhuli ingokho yanje na yoyo iyi, mundogo halla zisoni hakhuvola <hesitation> ah niri yoyo rugulla uvugula, khu vindu riri munzu ryakhumunya, khari ivee ingombe iyi lumoromeraza ivuluga yeyo yene yanaza kari rana vamunyi mama yiizanga, ingombe khuri yana ndiono mama yizanga hahaha.